Jadi kalo auseli bahasa maidunian bahasa ninasialam maupun bahasa daerahm kira kira hampire lima ratus ribu hutuli nima bahasa nigaramruane ini lesima juta esa juta esa bisa juta esa karna negarari liu hutulilua masin masin tati ini bahasa neg kebangsaan kemudian kalo nibahasa daerah setiap suku setiap daerah tatini bahasa alela negara lela haruma tapasiam setiap wilaya seberu atati bahasa. Jadi menurut auam au perkiraanam kira kira juta esa lesi kira kira tapasiam siam terlepas dari pada bahasa suruh negarani lapake bahasa nasionalam tentunya suruh bahasa loidaerah daerah moinuma contoh itamai indonesia maka mai malukuam maloho jawane jawa barat lalelaki jawa tangah lelalaki loubali masin masin tati <noise> bahasai bahasa maidunian kira kira juta esa lesi menurut takiranau karna dunia maina masin masin negara sini bahasa tati bahasa daerah jadi menurut perkiraan auam siam juta esa lesi kira kira tapasiam. <noise>